<noise> Metin yen nal nu osisi mbo sun kpa akpara mekpa kwe kpara nzen sum musu akwele onu mmesi wiri wiri ken nu kobola wenru n oha meri nzoro nzen aron mezenu aron han ri ayo ronaron oduga arudule arondo anro nd akiri rinu abo onge jigal nzonke akara dazon nala bake jiri betal aturun otupun a nhan jigamin aquan mben izinu tu otutuing iyan ran tul idazuhan shen woro ayinran ale ke nu tututing atukwe la oga agigal yan do la a bindom na ya be do yan ha quasiri. Ogun mbe dai an aron atakiri anu han ame kpasa ibedo adah wa han don ijiri roaron n aga a ya bikwe a iron aron nu akila sobola oye lolo or zowara ya iguro be kwata nu okwan ramna sibi quatala ala sin warike suhan ake zen hen hen ko wuo ya nha si gal na boin wotor motor ela aronyen betaru oquar ne zen oquar na ya aba itala ogan obe ali ka yo qua jita, quoral yahan oro yin aya han na ti me iwo mma ko nwerenyin whom mayin ma nu ba ti ri kwale nko whoya aderizi manu rumu wenem ala ayin ada zi whoru matin. Tu ba la be otutu gu kpa label egur ogu so weyaru hon won yan avoru mayan matiyin ye obola wan or ya ovo zi awon kwele odula nga iya ba-aro yen ob olabanro oboma nlakirin alakiri ball bokpo mma jikwa mola ke ma nu so nzen ha-zen le kiri melaki kwele ba basala nga be giri bakwo nu la nga be giri bakwo nu la oro nzin denrila obomako izu obokola obochi uzuko ayeze kpa ku nela alohoya nuoro nu sisi ahankwu ahen nsu ku nwenren ma rumu babia ma zi oro uzuko zen konu adre nu me nun nu bula yin bola ne zen ayam nu gunu zily iya ca-un nelle ndie chukwuke nanem obu thu nayin azin ayunra atiya naham oma owen nhanme egua. obia nu aji iwai Ajigho iwai ozinha a wegwu o bu ihuneya nha nwegwu nye obala yagaru aze oro msiko kpekwenu chinke ayahaya Awerum o me sie wiri nhake a wegwa ngam ayeri obwa nu oweni onu mama wiri a wigwu ngam nha awereke ri omoshekweka ari horu nu Rumu ntara nu ruma eto momuru eleviya lara no otu nyenka zida nu reme mo nu ihum inum muma korom bada isanu ma gwelem nworika ziba nu re me mamu masi otu nhw ruka ka me sikwo ari atupelebe otu agweribelem egwarogu ma kenu ba nmezeto zelekazi Remuwenem indeke berere or whoru adery ezi or nzi ti nbi nmemem a bia tinbi aze lam ze tiri nbi a dazi boru ha nyeogbila kenota ake numu humukor iherehkiri Iziki yam aze ru elekiri aweruke zenha ogbula ma obu nha bette eioi ma ah beji ga gbe egehage ma nmam mmen ka zinenuhe nuche bam zigam nha elekiri ke bu nha oma nalu nhuruyahaya agawa zi ham nnhuruya aya ahakiri kwele nhayam ntukpe ehie ma nu ezi nu orom zeodaziri riha ke abali abazie zie ayara nu abali azie kpe ekpare kamakanu chio oke ndayi nu omemu oganu durayi kazi kiam abuez ayara aye zie nu ovu oma okwe ma nhareyor meyi atumatu ke ogbula ke mioreke bia nu budu ayi ma obu nha gbayi gbeya ke borkuru bedu ze oro eguumesi maobu oro kenu keogbula Obia nha kwesara naomame nhawerike vuganami nwuz nwbu ichzdrz ogwcmrnai oyizinaka dual aygazonuzo na dn chgwurdez amekule am abanem zeziz ayara agherngbe hamek ayara qwered honborou kemisu o megu a ghar mbanay nwerbre boru nborem ajo kembu ama chimex Je gazia nha Iwerile huga wenei hiaganuaya or bedu nu egage anu nye huga anaya oqburu chi okke kesiriqa nu nboru ogba nya nreatc moba ozezagunha ogbar all of male nha nha rike mea owu lam moba nha luluachie <hesitation> nu haogazzqa moba na bu quwa moba nhaberere intes nuptmegen tiyamasie nu esilarau abdu kum ngam ngam irokoranboroa kam abe kpcekpere bayira. Ech, ame obuya uche ka ayi wa echi ame ovile hu ze ovile okule hia ze ovile mobile hia aruju hu wute ka ze ovile, a tear nu esitary abaile Ram potke kepe key akeperti kam hue denwon a ziahayara nuosisi, ahuyala nu osisi su ga nycubufe segu her segu akepara parie mbor ram my roro la balik rerm ook ha megu, alumakula mu dusi rumum le ke mati ki mbum pagu aha irenator ra bularu pagu irenustu ri amubie owu bara pagy the tulu mesi mba ba baga nu suma mgba hia mba ga nu guru maku ozeziza bi ji na za hie, naza ma rieme oro kion Priba yr emely le aberi mba hesudu, aher mba hecudy zama hi zama ku telerazi zade maku ma ke le nyehele ba bakgu ehi gasi ba gi nu uwaru nu lhuya husu nu kewe ba me ki mbapo hapu ki nyoule mba bakgu. ma bargara am garamaaako am sohie, elewem nmm nu ndem ha agakpam madazimokoboa nyira ndumodu nhabula nmkpaehe nu okwu noo ooka bezieham banu ibe ba buroma bea chim nu ibe ba ichie oma neka o dula ikile emchima apa nu ibeakwu nye saruba ikwu bohumaba babekwu ekwu omema ape berubeaya maka ekile borhuru nye yinuba aka bea bekwu dedu ekiou make nyeriya make nye orhi nu nziz orlua hanyeruka bazor orlurnwere obosar lekweakoo la agwa nyeriya kaim megwa obameko omkoru kyeruka tukpu mpwuka oka bu nha mo nookwu nbura